פי- פירהאנגען קענען זיין פאר אפאר סיבות. קודם קען זיין פאר שיינקייט, ס'קען באצירן א צימער, א פענסטער, <hesitation> ס'גיבט צו. אויך קען מען עס נוצן סתם צו צומאכן די פענסטער, נישט אריינלאזן די זון אדער ווען מענטשן גייען דורך זאל מען צומאכן אז מענטשן זאלן נישט קענען אריינקוקן לייגט מען פורהאנגען.